Eenniyexu ya'a chún kachi ndonani ndinanka nii niñexu niñexu chún, nitanjinixtu ndakaxun uun ukudu kulanduu ndini nikula ndakexte, niku nikutuján ndakexuu la'a ajo lakexu la cebolla la lañuu naxhio andutu nikuna niñexuu ni nindakexu o'on ya'á huajillo, ninachioxo nuu iho ndachiuxuu nuu nuu uun cebolla ajo nikunax ndakextu nuu nde nichikoxo nida nida nida ndeneniniro ndakexun mdakexun nuu, ndute kutujpan nun ndute chio chiu nikutu jan nikuján nii laxuu lañuñe nakexu ndaoko kua ndaketuxu nuu la kuñe'e ndakexuu, onregano, clavo, pimienta nidakexu nikutuján nido ján ndekeva chii nijun nunex ndoka nine yexuu.